Aasiast? Noq, nuuq tai supiq näütüses ummaq põnõvaq. Ja sis india nuuq kasvosöögiq, egäsugudsõq kastmõq ja karriq. Ja Jaapani naaq sushiq ja. Noh, sääntseq as'aq.